Pathpoti tiure kathi nyingihena mambo igha ghaa thanathana wathafili iva wachighenda nchi ti ta bwang'a maghire pathpoti ukasashigha kole ighenda nchi yoyote hata ni kenya ni nigeria kwa ghenda, pathpoti iya kuura ya niyo yatumika hena uthafiri. Wafo kwa kwalolewa ku kuchilagwa ii taarifa tafokole ni kwemfika inchi iya taghenda tarora ku kufumirie inchi inga ikana pathpoti kwairima itumia hena shughuri ititakawaida hena inchi yeru kole kwaghenda hena haghire kole mikutano kana kwaghenda hena ofithiyoyoshe njirwe kwatumia pathpoti iya pathpoti tiya tarora ku mru anchiilagwa kui akya kole akya hira kathifurani achi shughurika na mambo firani bathi, ighira pathpoti ni muhimu mnu angu kwa irima ighira findo tofauti tofauti itumia pathpoti tiya hata hena mambo mengi kole kwa shigha thari labda kwashigha kathi kana haghre kindo kyashigha utamburisho wafo kwairima du ikava picha pathpoti iya akuruma kana kuyo ukaghenda handu ukapata shida kole ni ajali kole kuletero pathpoti yafo mru akavone iu achiragwa kui achika handu frani kwatethewa henna nani yo kupatie.